La Malesia cunosu pa vaire, sai ch'al e ënt ë sud-est aziatico dauzin a l'Indonezia, al e staita ënt ël temp suta a gli ingleis cume l'auta part d'la zon-a, famuza per sempre co chila per i templi induisti che forsi truvuma co ën Indiana Jones <laughs> ënt ël film